Tena tsy mahay maman- mandrandrana volo aho. Ny <hesitation> olona manodidina ahy koa tsy dia hoe mpandrandrana volo matetika fa <hesitation> ny fantatro manko an, ny olona any <hesitation> amorontsiraka no tena mpanao an’izay satria ny karazam-bolo any amin’izareo moa izany mety tsara amin’ilay mirandrana. Fa <hesitation> ny ahy ny voloko tsotra dia tsy <hesitation> tsy mety amin’ilay mirandrana.